Kun bila kidima fi, ummah tayi khattar jede, yal gi alim harami, yal gi alim akul mairungi, yal gi alim serega kalama al batalbatal kul weiwei batalbatal fi groups ab sambalasambala kulu yala gi alim.

Kam eh ayan ta sukari aju ajol kede gi soo exercise milan te gum ta masi keta gi haragan te tinin chunga nafsi taki min akul akul sokolin zaidi zaidi al fogo sukar

Alau awun anas barau barau ,min barau barau fi umma tena in te nubi al abidu business to, al dakal fi keya ,albgi toru basi, al gi toru piki piki, al gi toru, al fi diktar doctors awun awun ina zaidi binafsi tena anas rua gidam

Sokol al gi sabab ayan ta TB nena binadumiya juru tumba, kan te gi juru tumba zaidi te bi ligo ayan TB,wu kan kaman te gen jamb ajol ab gi juru tumba, dukan to naade kan dakal neeta, te bi logo ayan de, abus to bes kena was ina fi asurub moyo al waskan, ke na was ina fi juru tumba wu mata gi gen geri me ajol ab gi juru tumba

Walai wasiya Al ana agder wedi noumon. Wede Kalam Al guruwa jibu mushkila. Aju kika wa kede amsuku sokol Al gidam uwo aju kika wai ligo benefit kede uwo ainu Kalam Al bi dakalu nouo gurush

Dor kul taalim gi soo, gi saadu bora kan tokum gi amsuku badum, tokum gi lim badum, tokum gi gesim badum ma, kila kalam al uwo ja mo ne takum

Gi Kun seme zaidi kede ita wedi na nyereku akil fi saa ko gaakul keeta kun kalam kan waakul o bi Kun ma gudra fi gildu tou kan waakul maa ya saba Al aju kede Ina Kun ma ma gudra fi gildu

Ana agder akikisha je gal werim Al fi sudur tayi khatar logo ana ruwa fi mustashfa Wu diktari check ana wainu sunu ya ana bi hakikisha gal khatar

Fi anas barawu barawu fi umma tenna al agara, rabbana fata noomon logo gurush. Umon ya gi arija wara . Umon, gi arija wara na umma tenna, umon gi ayin nyereku wede endis agil , nade endis agil dukur umon gi abidu sponsor. Dukur sponsoring de kalam guruwa kwes, umon gi amsuku ida ta anas al agideri maade, umon gi juru akwana de. Umon gi awun ma community yenna.

Wede ligo itokum kun kala agder kila kalama takum tokum kun ligo tokum abidu soo kila kalama takum fi be takum

Kalam , al ita endis ta so bila ruwa fi diktari fi ayan ta shahar, ta awulan aju kede ita biyo pampa taki , ita kede robutu ita mo seme, kalas. Ta tinin ya asurubu moyo al dafidafi , kalam moyo al bari seme mafi, kan ita asurubu moyo al dafidafi bi awun ita. Ta talata kila baada saa wayi aju kede ita kasulu ita seme ma moyo dafidafi , ma sobun, ita kede geeri ita, kuwa nedif. Ta aruba aju kede ita amula safa fi nafsi taaki.

Nyereku kan bi kun ayan akul to gi kun siya, nyereku kan kaman afiya to mma fi kwesi kaman akil mma gi tim uwo fi gildu to nyereku kaman kan mma gi alab, nyereku mma endi freedom, akil kaman mma gi doru fi gildu to kwesi.

Umon gi ligo nvunza me kalam te adul bakan ma, gai waskan waskan, mon aju agder abis nvunza de nedifu bakan, kasulu sokolin kila sokol kee kun nedif

Mon alim so kidima mon gi Soo kazi toumon mon gi ligo sente toumon maden mon gi endeleya me maishi toumon seme, Kila wai gi so kalama to fi kasuma baba to mafi Kalam ta dor dor fi kasuma baba ta aku.

Kan gi rakabu moyo maafi moyo kan gi wedi moyo Al marakabu maafi moyo kan aah waskan me waskan moyo kaman aju tainu kan moyo de te guruwa tumiya denedifu. Sana

Alama ta nongus moyo gi gildu ya sun, ya wede, ita gi ja godo godo, skin taki gi kunja kunja uwo jede wu ita gi kua abiya, wede gi weri moyo ma fi gildu taki

Awun ina kalam ata wakati naade ne kan jede maa, lakin saade taalim de awun ina ladi ne kaman gi ayinul taasil ina gi yegif ina me kila kalam tena, na ligo fogo faida zaidi, wara naa kan gi asuru ina zaidi lakin saade ina ligo fogo faida.

Nizam taalim alim ina fi Kariya tena, yal youm inde gi kulu kun sokol al kwesi, yala gi agara yala gi faam, yala gi Wei Wei ma, yala gi saadu wazazi, yala gi saadu nas mama tomon nas baba tomon me kidima fi batna be langa langa te sambala ata ma

Ligo taalim banaa fi area, kutuu garaya

Wede ana arfunmaa wede ata ana agder uwo maa

Abidu setetu ayan te izhal fi umma ta nubi ya rakab moyo fi kalam ab seme fi ka sokolin waskan waskan kila akul kaman akil al bari kena sibu

Maf music al ana gi hibu asuma to, min ana kutu music aker ana asuma Quran ya gi nafa ana, ana ma endi music al ana gi asuma, wu gi nafa ana ma ladi te deeka sia, ana endi na music al ana gi asuma, ana gi asuma Quran

Taalim soo kalam ta aulan, naana, planning, te gi aruf namna al te gi plan ita mo, taani, te gaaruf namna al te gi wonus gidam anas, taan, te kun me maarifa me fikira bara bara te soo kalam.

Wede kaman ana arufu maa, wede ana arufu maa

Asurub moyo waskan sabab cholera ,me mashi batna, gi jib typhoid moyo aju kena gi rakab kede awun ina amurugu typhoid me nas cholera de kul, moyo aju gai nedif

Cholera sokol taulan aju mahal al waskan, cholera bakan al moyo gi futu waskan ,mahal al fogo kara, mahal al gi adul seme ma ,mahal de kulu bes bakan kan waskan,100% cholera gi amsuku

Youm al ana agder kutu wede zaidi gikun fu wakati te ramadhan, uma tai gi kun fi garaya, ya gikuutu kalam ke aun anasi, kalam kan aun binadumiya jede binadum gikun kwesi zaidi

Wede ladi ana kede rua fi mustashtfa kede ana rua ayin doctor doctor ya bi soo scanning dukur kede uwo kelem nana lakin ana je ana jede ana ma bi agder aruf kan fi hattar, kan fi hattar ,ila naman an rasul ana rua shift doctor inshallah

Aii, ana ebdis ham te ligo terebiya barau barau wu ana aju zaidi

Ragi kede gum uwo jere jere, ragi kede gi kuruju, ya kalama dole bi rua

TB de ya ayan te lobu lobu al gija, me gai jamb ajol ab ayan TB,ne endis te gai boyi min azol al endi ayan te TB

Namal jib raha milan, lim badu, kila kan anas lim badu jede anas gi kun me furaha, kila kan fi jooju lim badu jede, karama jede, kalam bes te furaha, gi jib, gi jib raha fi gelba

Mon lim umon bakan wai, bakan Mon lim umon bakan wai mon kutu ras toumon wai mon asadu umon kena so kefin kena so kefin Kede usr teina ke ruwa gidama yo mon gata Kalam wai je ummah ta Nubi kena so jede kena so misan anas kulu ke Kun sokol wai jede ke usra teina ruwa gidam

Abidu kazi sakar sakar, abidu kazi sakar sakar ja manadazi, kabalagala, sunu nas gonna soo chapati, ja nas moyo ta asurubu, nas asir

Kutu ke kun nedif fi ste nedif to kunus to dukur walai kena gi Kati wu dawa kaman duda to mutu lesu batna mustura kaman seme gi kutu mustura tena kede kun nedifu

Akil al gi zidu fi kazi te ragi awun fi weledu gi kun murundu, wu aju ke uwo gi akul akil al lain, akil al kwesi ya gi zidu no fi kalama te weledu gi kun seme

Ai seme bana ke gi rua fi madarasa gi jib ilim fi bana al aju soo Kalam al batal, aju binia gi lim me lebisi ta batal batal al mon gi lebisi de

Teriga de ya wede ,Kalam taulan life change, rizigi ja alhamdulillah ,yal abin jua mardadi, business raba, yal kul gi soo kazi mh,umma kun furai

Ai mon gi wedi sawa sawa

Ragi Kashif ayan ta sukar ,wajib no ,mara, talata fi youm, yo ke gi ligo sokolede to, ko gi ligo dawa to fi saa mar talata fi youm ,yo bi Kashif ayan te sukar

Ina, gi nigitu namna wede , fi youm al na gi yegif wara kubarina tena gi ja yisab wai tinin talata ladi fi misho ,fi youm al gi jib nena kartasi ina katifu ne tick ne kutu min jua ballot box

Umon logo fayida milan milan fi anas al logo faida umo kun footballers, fi anas al kun teachers, anas de kulu logo seme toomon ma faida toomon min community.

Fi Fi ta' usbu ana gurwa rua fi jozu, ana gurwa rua fi ayin anas tai al antol fi ayinumon bakan barabara

Libu al gi alabu fi uma tayi, gi alabu mpira, gi alabu doluka.

Ana arfu maa

Kalam ta aulan vitamin kan Tim nyereku taki seme te gainu kan nyerku ta saa kul maa gaayan ofi seme te tinin, heath to gi Kun mardadi tevgaain uwo mashallah te talata ogalanogi jerejere aragan gi gat Fogo ofi happy seiseide, ya jede.

Ana aruf mma.

Mara talata au Aruba ladi kamsa. Mara talata arba kamsa

Kalam taulan ita gi sul yowele de ma binia de kede, ke wedi omon fi diktar rua checki omon, te tinin, tom gen tokum wafiki, Kalam yoyote al bi ja, ke anasi wafiki Kalam te soo, Kalam te talata te kutu waleidein de falata tokum wonus ke takum kul faham baina takum

Wadin de alim, anas milan ligo faida fogo, community tena grow, asede ina endis nas nurses al nubi, polisia Nubi nas afande Nubi ,ne endis nas teachers al Nubi, yala milan ligo fogo Kalam baraubarau.

Mama ab gi rada nyereku endis ta asurubu leben, uwo endis ta akul korofo gara logo fogo kema, uwo endis ta asurub soup maranga mh,ah de ya sokolin al gi jib leben, uwo endis ta rakab medida kaman kutu fogo leben ke uwo asurub ke nyereku logo leben millan

Gi kun de fi batna bee, ya waleidein tena endi ta kutu yal ke kun, ke garaya kun awal taulan kalam, ita endi ta alim kila kalam min waleidein taki gidam dukur tagija tala logo kila kalam de ita alimo kalas

Aju ajol afta luf lufra bes fi compound to bakan de uwo afta lufra, uwo lim waskan al ta aragu ke uwo aragu je nas kavera, nas boxes bes kede aragu, ase je nas korofoo matoke, korofo gwanda, korofo kiyata, dolinde bes gi arija kub fi samba, gi arija so manure.